Raha ny saka ndray dia mifampileladelaka izy reny raha ohatra hoe m-mahay- mifanaraka zany ilay saka de mifampileladelaka zareo. Raha ohatra indray izy saka tsy miara-mipetraka a, dia miady mifaninana mifampinaonao izay izy de m- mifandrangotra.